Ñy fomba fametraha talantala añaty traño ao: -Mila hay nteña soa ñy toera hasia nteña azy. -Mila milamy soa ñ'ntraño ao mba tsy iparitahany ñy raha ilà nteña fa atao añabony ñy talatal'eñy, ñ atao aminy ñy toera milamy soa ei, tendrik'azy soa, zay Ñy fomba fametraha ñazy.